اه كان اه الماكلة متنطيبش او قالت عالقة في الطاجين او في الطنجرة او شي خلاها تبرد، بعدين نحط فيها شوية مية اه مع شوية صابون وخليها تتنقع اه فيه بقع عنيدة نستخدم الاسفنج لتنظيفها.